لو كان بامكاني اغير شيء واحد في ماضيه بختار اني اركز اكثر على تعليمي في مراحل الدراسة. كان عندي فرص كثيرة تعلم اشياء جديدة كانت فادتني كثير بهذا الوقت. بس احيانا كنت اضيع الوقت اذا كنت كان ممكن احقق نتائج افضل بكثير. واكون افضل كثير حاليا